Mianatra mitendry zava-maneno aloha no tiako kokoa noho ny mihira e, satria ianao a mihira iny tena hoe mila mitaky- hoe manana hery hanakatra feo, le mitendry zava-maneno iny nefa ny tànana fotsiny no miasa.